Mikure yandeiamondo, jare opino ine yandere aniara yaaja iyiviri aniara maratu yayapo jaeramiñovi aguara jokuae omano janga oyeapo erei yapokoma je yave oe ijii posi, imbokereyae jokuae mimba.